Ia, antony ilàvan̈a regila anoratan̈a zen̈y izy iny a lekôly fampiasan̈a a lekôly. Aviô anipihan̈a koa fa han̈ano sary mba tsy hibiloka zen̈y mba hahitsy. Abôkaiô koa zen̈y lera manoratra, misy koa zen̈y manoratra amy regila. De man̈ôratra an̈abon'ny raha io zen̈y olo io. Karà ze zen̈y amin'ny ankapobeny ten̈a ilàvan̈a izy.